هو علميا لا طبعا مستحيل حتى عمليا مستحيل برضه ، يعني مفيش أي حاجة ف الدنيا تقدر تعادل مشاعر الانسان او توصل ليها مهما اخترعنا حاجات ب- بايدينا احنا من صنع انسان معتقدش ان هي هتيجي بصنع الإله ابدا ف إن هو خلقنا ب- بمشاعر و و احاسيس ومش عارفة ايه وتفاعلات بين الانسان وبعض معقدة جدا لأي مخلوق تاني ف اعتقد إنه مستحيل يبقى في آلات ممكن ف يوم ما تبقى زي الانسان ف المشاعر